Pasiaa pasithun ishinii aina lamma jirthi pasii amtan sitima Jira pasi thaa amtan ibidhii kawaidha dhub pasi tunen wonn dhibian hin midhasenu ishin pasi tun yaani woyan dirriseni woyya aina woyya. woyya thanen woathin ilathethu khulii hin dhaanu yaani woyya dhib yethe pasian dhan wonn akha khamisafaaa iyoo woyaa akha nadheni thakthaka won akha woya irathan than wonn akha dhirraa ama ghabasar isa Khan dhub won akahnathi ammothu pasia akamaa woyaa dhirisithi